Waaba oine nka- waaba oine amaani, ekyorabaasa kukora, orabaasa kugakozesa kuyamba abantu, waashanga haine nk'abu bakwasire haaba haine obu bakunyaga orabaasa kubayamba okabarwanirira, okabatambira abashuma abarenda kubaiba, okababakwatira ago maani ago gakaba gaakuyamba kandi gaayamba nabariiya abaaba bari mubuzibu.